Ng ge heyi kum oje ẹhọ gla uminiti ofu chigwo, num ge heyi a. Ng le heyi ọma, ng lẹ ayipẹ ọlum, ng nyẹ ng nyọ i kwu enkpọ oogwiye kuwa i chọla. Ng ga inu ẹga uwa, ng gaa lẹ uwa heyi. Alọ lẹ ọkọ gba lẹ ahinya ta ọwọicho. Alọ lẹ ahinya ta ọwọicho ọma kpla, gbọbu ẹẹ ku alọ ta ọwọicho ahinya a, ng lẹ ije gwo. Ng da ẹnẹnchẹ a o le gwo, ng da ọnyakwọchẹ a o le gwo, e le gwo kpla. Ng da ọnyakwọchẹ a koo lẹ ọkọ gba, o le gba. Ami noo wẹ ẹnẹ a, ng le gba, ohigbu ka ada uwa, aboo ge ga ichọọchin ma, o ge gbọkọn, o ge wẹ ipu ọkọ oogba mla alọnami mla uwa alọ le ba le gba. Alọge je aada alọ ta ipu ọkọ oogba duu. Ọdanka alọ lẹ ọma ya liya kpla, ng nyẹ ng kwu enkpọ kuwa i piya kwu ga ẹga ogwiye lẹ uwa. Ng lẹ ọda onya ayinu kpo wa, e lẹ ayinu nya kpẹẹm. e ke lẹ iye gwa. Abọ e yọi gwiye bọọ a, ng yọi ya odre nẹ e chika oobi ga inọkpa a ipu ẹga olodre kpọ. E le ya mẹ kpla num lẹ uwa tutu a, ng kwu odre i kpo wa inu ge lẹ uwa. E lẹ odre le. Ẹẹ nẹ e chika oobi ga inọkpa a, e le bi nyọ. Ng kwu iyo kuwa i tutu lẹ uwa. Ada uwa ke kwu uwa i bi ga inọkpa. Eko nẹ ada uwa kwu uwa i bi ga inọkpa yọ i nyọ bọọ a, chẹẹ ng ga ẹchẹ, ng wa i gboo gwẹbẹ ẹchẹ. Ng lẹ ẹbẹ ẹchẹ ku ọlẹ gwu kpla. Ogo nẹ alọ le le odre ẹnẹ mla ẹẹ ne le ọchi ma a, ng lọọ gwotu, ng lọọ na, ng lọọ kpo kwuche ga inu Achẹ na ami mla uwa ke la tọha a, ng lẹ okonu hẹ tu uwa abọ n lẹ uklọ kum ya mẹ a, ng ke gaa lẹ okonu hẹ tu ẹjẹnji uwa. Ẹẹ noo bi ẹhẹ alọ le ka, o bi ọha alọ ke lẹ ahinya ta ọwọicho ku iyalọ. Ng ke kwuche ga inu ẹẹ, ng wa i lẹ iyum tu glaya. Ng lẹ okonu kum na ẹẹ, ng ke lẹ odre le ẹẹ. Eko ọma duu a, ada ọlum ge ga ẹhọ gbọbu gam a, abaa anu a i piya ọchẹnyilọ a, o kwu ya mẹ boobu o gbọọ o i nyọ. Ami a ng ke kla gbeko num le ya mẹ ẹẹ num gen yọ a. Ng kla jaa oje ahata, oje ahapa, eko num le ya fiya, ng le yẹ oje ahapa, ng ke ya fiyan oje ahata. Ng ken yẹ ng gboo ga ẹhọ. chẹẹ alọ ke kla ẹhọ ọma jaa ng ke ma ka ii oje igwẹpa le ya ẹẹ, ng ke nyẹ ga alẹ ohigbu oonyọi kpo ayipẹ wa ọlẹ nma inọkpa a. Ng ge ng ge kpo eko bonu ẹhọn, ada ọlẹ alọ a ge gboji a. Ng ke kla liya piyoo, eko ku ayipẹ a le yak pọ, ng ken yẹ ng ke ga. Ng ga i lẹ ayipẹ kpo nma inọkpa. Alọ ke ga alẹ. Alọ ga alẹ, odre nẹ alọ chika oole ọlẹnọ a, ng ke lẹ ayipẹ a kpo higwu wa ẹga oyodre mla am. Ẹẹ num yọi ya ee, ng yọi mọha fu lẹ ọha koo nwu nma anu, ọha o ke yọi ya koo nwu nma anu. Chẹẹ ẹjẹnji alọ ge ba ẹga oyodre tọha, anu nẹ ẹjẹnji alọ yọi y age le a. Ohi ku ada ọlẹ alọ koo wa ọlẹ nma ẹhọ duu, alọ kwu odre ọlẹnọ i ya gbeyi nu. Alọ ke kwu ya gbeyinu noo ga ọlẹ ipu aya ojilima mla ẹjẹ noo i jọ a, alọ lẹ enkpọ je lọọ koo lẹ iye gwa. Alọ ke lẹ odre kunu je lọọ o i le. Alọ ke wa i ba alọ gboo kọka. Alọ ẹẹ nẹ alọ ge bi apọlẹ a. O keba tọha ku alọ nẹ ayipẹ a ge ga inu na alọ gee ga inu nyọ ge gbọla a, oje ahata lẹyi kwu oje ahanẹ ọma, alọ kwu pẹ wa ipunu ku alọ nẹhi ọma, inu nẹ achẹ ge ba i mlẹnyọ a. Alọ ke hajẹ piyoo, ọda omẹbẹ ku aoyibo nya, alọ ke ma yẹẹ, oje igwo o, alọ nyẹ alọ gboo ga inu. Abọ alọ nyẹ i pẹ ga inu a, ada ọlẹ alọ le tai nu kunu, alọ ma ayipẹ, alọ ke i pẹ ga inu kalọ. Alọ kwu pẹ wa a, gbọbu ẹẹ ku alọ gee gbọla a, alọ ke lẹ ije gwo. Ọnyakwọchẹ a le gwo aflẹyi, ẹnẹnchẹ nu le gwo tọ, ng ke le gwo amoomẹ ẹẹ, ng da uwa kee gbọkọ. E ke le gba a, ami noo wẹ ẹnẹ uwa a, ng ke kwu ọọ i kwu gba tọ, alọ ken yọ i gwuta. Alọ ke da ọwọicho ka ẹgẹẹ noo gbo alọ ma ichẹ nya, oke i gbo alọ ma oochi kpọ. So, ọda na alọ i ya ipu ẹchi ipu oyeyi ku alọ a, anu yọ bọọ a. Alọ i lẹ ọwọ duu fiyẹ ọwọicho noo i gban ma, ọda duu ku alọ, ọwọicho ma ee, alọ ke ma ọmpa, ohigbu ọdinka o wẹ oochẹ ku ọwọichon, alẹchẹ i gee yọi yeyin. O wẹ oochẹ ku ọwọichon, oomiya duu kpẹẹm nẹ eblii ge miya a, alọ i ge yẹ i hile gẹ noo, ohigbu ọdinka ooya kunu o le chaba ipu oyeyi ku alọ. Anu ya nẹ alọ yọi gba ọ a, anu ya na alọ yọ fu owo a, anu ya nẹ alọ yọi ma odre i le a. Ẹgẹẹ nẹ eblii kaa miya ku amiya lẹyi kwu alọ lẹ a, onma nẹ ọwọicho nẹ alọ le gbọbu aflẹyi a, anu kaa wẹ onmẹyi ku alọ kpọ a, o chẹ lẹ eblii ma ẹga lẹyi kwu alọn. Ọma wẹ ọda ojilima nẹ alọ bi lẹyi kwu ọwọicho nẹ alọ ge bi le.